o va Israyɛl ho pla nɛ ɓa wero umuse umuse tradisiyonɛl ma ho ho halva ma ho shawarma libanɛn mu a benɛ mu we wa'a ɓa se amu boni matete mu sin ɓa israliyɛn-na matete